निस्वार्थ होके काम कइल नमुमकिन ना हवे, लेकिन बहुत मुश्किल हवे, आजकल हर केहु का स्वार्थ कउनो ना कउनो तरीके से छुपल हवे। किसी ना किसी काम के पीछे इस जहान में इंसान निस्वार्थ ना हो सकेला, काहे से कि कई विद्वानन का मनल हवे कि इंसान साँस भी स्वार्थ खातिन लेवेला ताकि ऊ जिंदा रह सके। इंसान अपने जीवन में अइसन बहुत कार्य करेला जेमे निस्वार्थ रहल बहुत मुश्किल हवे।